دير راسك بأنك طياب جديد التحق بمسابقة ديال الطياب، شنو هو لpla اللي غادي تقدموا؟ وعلاش كتعتقد أنه الطبق اللي غادي يفوز؟